Ny fomba mahomby hañala vovoky amy fañaky ndrai zao no volañintsika. No fa mañany lay prôdoia fampiasa fañadiova fañaky zañy añao da iñy avao ahiañao amy lamba hamafañao añazy. Añao zañy tsy maña prodi fañasan'ny fañaky iñy a, mangalaky raño añao raño da viñegry foty amizay ampia amy raño raño iñy da tsy mamariparitry izy amizay.